To'q ko‘k rangni chuqur fikrlar, jiddiy qarorlar va mustahkamlik bilan bog‘layman. U odatda ishonch, tajriba va kasbiylikni ifodalaydi. To'q ko‘k rangga qaraganimda, tungi osmon yoki okeanning quyuq va tinch suvlari xayolimga keladi.